מען זאל נעמען גרינצייג מייערן, קארטאפל, זאלץ, געווירצן מיט וואסער, מ'זאל אויפשניידן די וועדזשטעבלס און מ'זאל קאכן די וואסער, אריינלייגן אין דעם די גרינצייג לאז עס דארטן קאכן פאר צוואנציג מינוט ביז אלע גרינצייג זענען פיין ווייעך, מען קען עס נאכדעם צומאלן אדער עסן אזוי ווי עס שטייט און גייט.